أعتقد إنى راح أختار إنى ما أكون مضطرة أكل، لأن الأكل نشان ما أسمن بس، <laughs> لكن النوم ترى النوم أجمل شى فى الحياة، تخليك تفصل عن كل شى تترك العالم باللى فى وتروح خلاص، عالم أحلام جديد بتشوف فيه ال الأشياء اللى ما قدرت تسويها وانت صاحى، لكن القدرة على الأكل خلاص ما أبيها.